ओखल एक कठौर और गहरे कटोरे जइसन बरतन होवे। जो आम तौर पर पत्थर या लकड़ें को बना होवे। यह सामग्री को रखने के लिए उपयोग करौ जावे मुसल एक भारी और मजबूत उपकरण होवे हैं। जो आमतौर पर लकड़ी या पत्थर से बना होवे। इसका आकार बहुत बड़ा होवे। और इसे ओखल में डालने गए पदार्थरो पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करौ जावे। जब मुसल को ओखल में रखी गई समिग्री पर जोर ते मारा जावे। तो मुसल का दबाव और संग्रहन सम गरी को छोटा-छोटा टुकड़ों में तोड़ देवे है। यह समग्री को पीसने या कुचलने को काम करें। उदाहरण के लाइया मसाले, अनाज या दालों को पीसने के लिए ओखल में मुसल का इस्तेमाल करौ जावे। जब मुसल को ओखला में घुमाकर दबाया जावे। तो सामग्री के अंदर दबाव पैदा हो जावे।